Ñy fanaova sary mitambatambatsy, mifangarongaro: -Amboarin-teña sary iñy aminy ñy raha raiky, atao nteña loko samby karazany. Laha maboatsy ala teña aminy ñy loko hafa, asia nteña sary biby koa ñao aminy ñy loko hafa, sar'io mitambatambatsy afaky asia nteña olo ko'ei, fe ñy lokony, atao samby karazany ahaizany ñ'olo az.